Mndu weshilima meitumia shaa shilingi elfu ikumi kwa wiki nzima maana ake kunuati findo finyenge kutwetwe sholafo. ukaenda sokoni uta shilingi elfu tano. wenda hoo findo ve kushika ikora. ukatumia besa nyingi saai yo nyingi kuliko iyo- iyo ikumi ukwalibda ukanyama. ni hondu welawa tumia besa nyingi kwa mweri mtu weshilima meitumia ukatumia nyingi sana watumia sha elfu arobaini.